yo´o ñuu yo´o takumintiu ra kò´o taku ñuu yo´ra kona isiki pelota sa´a koso ra kuayu ra tyiiko ra tutu´n sika kuara sika yuku sika kuara nùù sika ra in hora nu sika ra nu sika ra ñaa uvi hora nu sika ra in hora sa´va nu sikara ña taka taka mii in nùù into ra ta sio ta sio nùù ntoora ra sa´a kuña si´ka sika´ra ta´ra ntoo yati ra sa in hora a uvi hora nanintikora kuara nta vasi ra kuu uvi hora ñaa-m ñaka ku´ña sa´a na ra sakuu satiu´n satiu´n iki kuñu na satiu´n nii na saku satiu´n va´a ra kò´o kò´o campo kuna kusiki na kò´o yoo tyi ña´ka kuu ña sa´na sii mi´na ra sa ñaa sianu na na´a sianu na na´a kò´o kò´o na sii intyi ni kuu tyi satiuna ra ñaka kuu ña tyinte na ta´na saa´n ha ñuu na saa´n ha ra kuana campo sikii na pelota isiki na sa sa ntee na mii´na sa´nta ka na mii´na ntasa sa kuu sa´a sa kuu tyinte iki kuñu´na ña ña kita na kita na tyaa tiempo tu kuu kuu ku oko u´un a oko usia kuíaa na uvi xiko kuiaa na´ra tyi saa ukuntena tyi kò´o nu sika na kò´o nu kuuna tyi sa taku ñuu va´a ha´ra saa ntoo mi´na nùù nu tayu na nto´na nùù nu xitona nto´na nùù kò´o nu ku´na kò´o ña´ka tyu sa´va kò´o sianu na na´a na ra ta na ñuu yo ra na´a sianu na ñako kò´o nantua yaa na ra yaa na kumi xiko kuíaa kumi xiko usi kuíaa ra kuuna ra ya´na naa ka kita ra sientu kuíaa a sientu u´un a sientu usi kuíaa kita na ra sa kuu na tyi saatiuna asu ni sianu na ra satiu´n na satiu´n na a su kue kue tii´n na pala a´su kue kue tii´n na matyiti tii´n na sava na nùù ñuu na sava na taa´sa tyu sava naa sianuna ra ta ná saa´n ha´ra kò´o kita na kò´o na taka na ñuu ntavi yo tyi kò´o kò´o satiu´n nii na kò´o ñaka kuña ntoo´na na ñuu na ñuu saa´n ha´ra na ñuu ntavi yo ra ñayo kua tyintea na ñaka ku´ña sa´na